Ja kusa va´ayo ku ja ni ma kutii inti xiiyo ma, na, nu iniiyo na in problema nteya´ayo na ja kunj kunj maari iyo na komiipis xio zir na ntukuyo kuntavayo problema ma ma mbu sua yua te ku ja kusa kisk vao te sua ntiri iniiyo nnu jasi kee, iniiyo tu ku kusa varayo, te ja kusa varayo ku saad sa´avayo in lado ntii ja nti´iniyo, nti´i ja ntiri ja problema yo te ku ja kixi va´ayo.